Karazagna amboa ndraikiny de misy le tamigna andragno regny ohatra amboa gasy, amboa vazah de chien de salon, de bull dog matetika bull dog zegny ef tsy de miboaka loatra de berger allemand de amboa dia ndraiky matetiky agnaty ala regny misy azy.